गेहरू नीलू रंग जु ची मेते ता गहराई प्रतीक लगदु अर गेहरू नीलू रंग हम रात मा राता आसमान मा देख सकदा छिन अर गेहरू नीलू रंग मेते ध्यान लगोण्ड मा मदद करदु अर मेते भोत साड़ी प्रेन्डा दयोन्दू।